أعتقد إني كنت بوافئ، <hesitation> بسبب إن التجربة فريدة <hesitation> فرصة أكون في مكان متل للمريخ ما تتكرر، الفضول العلمي أتعلم أكتر عن الكواكب ، المجرة، تحدي المغامرة، السفر بعيدة، ذكريات <hesitation> أقدر أكون جزء كبير من الذكريات.